<audio distortion> fa hoe biby madio gny piso. Ekena fa madio aloha gny piso fe, tsy de madio manao akory avao satria mangery agnaty tragno izy manao anio. Tsy de mivaky loha loatsy hoe tokony mangery ivelany na manao anizay. De zay zao raha diso hevi-diso raiky voalohany momba gny piso. Gny faharoa angamba tsika miteny hoe mahita gny hariva gny piso. Eka ekena fa mahita hariva izy. Mivelatsy gny masony igny, zay gny nianara andakilasy. Fa tsy mahita izy amy gny tena hoe mainzy tanteraky aloha.